O ka manawa aʻu i laki ai ua huli wau i hoʻokahihaneli kālā ma ka papahele ma ka hale kūʻai, i koʻu hele wāwae ana e kūʻai i ka meaʻai no ka pō, ua huli wau a aia ka hāneli ma ka papahele wale nō, ua nānā wau apuni e noi kekahi kela mau kālā aka ʻōlelo lākou ʻaʻole no laila ua laki wau kela manawa.